﻿Ninya ta kpalani nswa shikai tiku we shi yiiji shin wala kan shin dakilani minem milam ni anjeri nin yiimna jerimo a walam nin mirru ni wattu yi diije nin toomo wayuni ti fokkuuno nin. wasso jeri kam ninya ta wasso we shi yiiji milam ndeeni mannɗiwe ɗokr.